Li coccodrilli, sunnu li rèttili carnìvori chiù granni di lu munnu. Hannu li masciddi tantu forti ca ponnu rùmpiri li ossa di l’armali ca si stannu pi manciari. Li mùsculi prisenti nni li masciddi ajùtanu lu coccodrillu a strìnciri la vucca e tèniri fermi li predi. Li denti longhi e pizzuti prisenti nni la mascidda finu a la punta di la vucca, sèrvinu di tuzziari la carni e facilitari la digestioni.